سبع آلاف وخمسمائة زائد سبع آلاف وخمسمائة زائد ألف يكون الناتج ستة عشر ألف، <hesitation> هذا العدد سهل بالنسبة لي، و <hesitation> ثلاثي علشان هو يتكون من الآحاد والمئات والعشرات وجمع هاي الأرقام بالنسبة لي سهل جدا.